La carta vitrata servi pi lisciari, sgrussari e puliziari tanti supirfici, comu lu lignu o lu mitallu. È usata pi luvari npirfizioni, virnici vecchi, ruggia, e priparari li supirfici prima di novi travagghi. La carta vitrata si usa a manu, piegata o firmata cu nautru strumentu.